Nun sugnu affirratu na stu tipu d'argumentu, ma di chiddu chi pozzu capiri li giraffi hannu lu coddu longu pirchì mancianu frutti di arvuli auti, chista è la prima cosa chi mi veni 'n testa. Ci fussi puru chi lu coddu ci l'hannu accussì longu macari pi vìdiri 'n tempu autri armali chi si li ponnu sbranari, tipu li tigri, li liuna e autri ancora. Accussì lu coddu diventa pi iddi na difisa.